Ko sendi organik e noon organik ñamdu kam, kanjum woni kala ñamdu ndu ɗum heɓata daga awdi ndi ɗum waɗi to leydi ndi ɗum waɗanaayi taaki, ndi ɗum waɗanaayi goɗɗum kemikal puɗɗundi mawni necoraali, noon ɗo gaani bo kañum woni ɗum waɗani taaki, ɗum waɗani Fatalisas, e sawran kemiikalji.